Pos abido pla ino cuicas, quitlalia cucalucaroua ompa quitlalia para itlcuicatis chicouac, <hesitation> uhm, ándale, <noise> naha bili nechtasqueh no de subida, ha, hay viene doña Ceci va bailar de este, ¿Cómo? niquilbia neh amo nicmati quenih naquipitzasqueh, yo les digo, ni sabe cómo <noise>